Ga passeport minja gukaan go mé bu wa; gukakaan go béŋa béjoow ujahoor wa kuhimé nang épuur babé béjoow bu nésuk yara élunlum ga passeport nujuhé uŋa nujoow béjing navionimbi utiiŋ baan noomé néjoow ga passport gujéék go gogagé.